In shik nga ba, ngasa skwi ma nga tska. ata vanga ara skwi yam sba ta takaha'nga <hesitation> ta takaha'nga va shinkapa, ava koba ata van ng gudamnga gabadaya. zhègil da takaha guman borno mèna. nga shidan gida zhègila a skwi man nga suna ngdok yakamata arai ta takaha'nga va haryanzu kaga nt haryanzu, arai a takaha'nga va haryanzu, a nga wai sam fili gi nga, a nga gi skwi gida vasa, a nga gi kwasuk a nga gi nawa nawa, arai yakamta ta gada vanga ata vanga nga gi kosuk, ngba nga pir na bam gida, nga pir na mèmè'ngida, ata vanga skwi dakwa ai ta takahanga vasa, ai ng maf ta gada takaha'nga è gad man ta gwats sdok a gumna ba zhègil da van shèfa a ndamama <hesitation> ng gadka sba zhègil da vasa ata vang skwi. man ta vang skwi dakwa ngba a ngba nga <hesitation> arzaki nga vasa. nga dè gidaw vna, nga mpzè mpzè vna, nga gi nawa nawa vna, ya kamata ai ta gada takaha'nga ay skwi man i sunyi dok, kata ya gada ya. ng tsiriya ah a gva borno gabadaya, a ndawa ndawa a skwi man nga suna ta takaha'nga. Tè duni gudam gabaday, zhègilè da takahanga ata va ka'nga a nga gi mèmè vna, nga mpzè mpzè vna, nga shim fili giya vna, nga gi nawa nawa vasa. man da shikn ta borno vasa ba zhègil da takahanga dok ata vakanga ata fi ngsba a nda ndawa ndaw ba a nga gwatsa vasa a skwi man i suna ya. Ntal, man a skwi man nga sun dok arai tagada gan talafi ba a nga dè gidaw vn. nga mpzè mpzè vna, nga gi nawa nawa vna ata vang dok arai tagada vanga vasa kabi ka a nga gada vasa. a ng ma ngndi ma nga ts'tsavul maf sa arai zhègil <hesitation> ata vanga a nga gi nawa nawa vna, a nga gin dè gidaw vna, a nga pzè, a nga gi nawa nawa, nga gi kosuk, a nga gi nawa nawa arai ya kamata ng mafai ta gada sunga vasa a skwi mè suna ya dakwa rai ta gada sunga. ah ta ngati vasa kada ah ta ngati vasa mafai sa, yakatama rai tagada vata vasa dok <hesitation> arai a tuna dzng tigid. tnga ngati kada da vata. da vat nas kata, da vat nas kata, da vat nas kata ata gad sdok, a nga gada shid gid gida vasa kabi kam ata gad dok ndo tva ndihi vasa ata gad sdok arai ta gada vanga nga vasa, a nga gi nawa nawa, a nga dè gidaw, a nga mpzè mpzè vna. nga pzè tèma, nga pzè gugumi, nga pzè a. A gva ta gad ma shinkapa, a mèmè ba ata giya gudam nta, a tèm dè, a mèmè ta gawa koba. ma sukwi ngaya ba k'talag nta dawan da vak smawa sma ba zbi, gimè zbi ta vanga bi sdok, ya kamata da vanga, a skwin mè suna yi dok arai ta takahan gina tmafmaf mana gagaya a man i suna ya. ya kamata ng dok a skwi man ta tsukwada ndzi stba haryanzu nga gwats bi, in shik gawda tntba in gaw vi ngèmè ntmè? Ngaw vi ngangam ntba nga rak da ndi ngant kat a kina ngwats kata, a kina ngwats katb ta vanga bi. mbla giri ta vanga bi gwatn nta gwatn nga ngwats skwi gomnati sa nga gad ka, ngan ta ata vakangs, nga'nta ata gads nga rakd bi a ndzi sat gwatn nga rakd bi. skwi man ta vanga ri vang kashkata arai tagada vang nga vasa. skwi man yam ndaw borno satan'nt ka skwi kutè ta tsukwa gin dè? Ama gashi nta haryanzu ta vanga ng bi Nta araiya, arai dok, arai ta gada gan gi makaranta wudai nga, ata ngèch ilimi tpa wudai nga vasa. amam na nganta ta gad dok, arai gumnati sa sung dok, è gakin makaranta waudai kina nta, an sa ga'nga, ma gan sdok a nga pi waudai pa ata gi ilimi a vasa kabi kam, gwatinb ta ramang gwatin bi. arai zhègil da takahan dok ata ramanga vasa a nga pi wudai nga pa gudam gabadaya ata gi ilimiya vasa a skwi mè suna ya t'borno sat kam, ya kamata a gad dok nga nas gudam tè najèri sdok, da tsnga ngavasa ata sa ramanga gi makaranta a nga pi waudai nga a nga mbal ta ata min gida ra ndihi gudam ba vasa. haryanzu ba wudai ng ta sun gva nga'nt kata a ilimi kata, nga sun tva ng maf bi, arai ya kamata ta gada ramang makaranta dok a nga mbèl wudai pa a nga gi nawa naw kat kata.